أ <hesitation> أنا مو خبيرة يعني في زراعة الحدائق، بس أحب النباتات عندي بعظ الزرع يعني في البيت ،مثل الصبار وبعض الورود يعني أحب اعتني فيها واشوفها تنمو وتكبر ،تعطي جو جميل وراحة نفسية حتى لو كانت بسيطة يعني الزراعة دايما تظيف لمسة حيوية ،وأحس بعد إن الجو يكون نقي يعني بوجودهم وأحب كده أهتم اني أزرع حديقتي.